Chao chakwa ngelya ching se ching fanya ngavomndusha maana ngile kachao kakwa ngesha kamboka kamara. kaukari na ninga vyee kalenganuta ngeukaundungusha